القوة الخارقة <noise> لمساعدة الآخرين اللى هي مداواة الأمراظ، تكون عندى هذي القدرة؛ لأنه نعرف اللى من الأشياء اللى تسبب الآلام النفسية، والمادية، والمعنوية، اللى هي <noise> المرظ، تكون عندي القدرة هذي باش <hesitation> نساعد الأشخاص، هذيك أعز قدرة، ونشفي الأشخاص من الأمراظ، هذيك أعز وأحسن قدرة <noise>